മന്ജി സരിയധ സൈല്ബോഅര്ദ് ബോഅര്ദ മുപ്പധ। ഏവ ഫീതു ഉദ്ധദ ഏഇത്തു ഔതോപിലോത്, ഗ്പ്സ്, രദര്। ഏമേര്ഗേന്ച്യ്ദ പൂര ബോഅര്ദ അപ്നു മന്ജി ബച്കുപ്। സോലര് പനേലി ജിന്ദ വിന്ദ് തുര്ബിനേ ല ബോഅര്ദ। അപ്നു പോവേര് ഗി മക നേക്സ്ത് യന വേഅഥേര് യന്ഛ। വന്ദു ഓചേഅന് ചുര്രേന്ത് ദ പത്തേര്ന് ഈഥു പൂര। ഹര്ബോഉര് വന്ദു ഓവു പൂര നേനേപ് ദി വന്വേ। വന്ഥ സ്തുദ്യ് മല്പു ഏഇഥ മന്ജി രോഉതേ പ്ലന്। മല്പു ഏ ഹുര്രിചനേ ച്യ്ച്ലോ ന ഓവു പൂര അവോഇദ്। മല്പു ലി ഹിഘ് ഹിഘ് ത്രഫ്ഫിച് ശിപ്പിന്ഗ് ലി ന। ഓവു പൂര അവോഇദ് മല്പു <hesitation> ന ലേക്ക। ദേതൈല് ഇഥി ന നൌതിചല് ഛര്ത് സതേല്ലിതേ തൂല്സ്। നവിഗതിഓന് തൂല് ന ഓവു പൂര പതന്വേ ഏമേര്ഗേന്ച്യ്। ഗന്ജി ലിഫേ ജച്കേത്, ലിഫേ രഫ്ത്, ഫ്ലരേസ്, വ്ഹ്വ് രദിഓ। സതേല്ലിതേ ഫോനേ ന ഓവു പൂര ദി വന്വേ മന്ജി। ഫിര്സ്ത് ഐദ് കിത് ല ബോഅര്ദ മര്ദു ല ബോഅര്ദ। അന്തിബിഓതിച്സ് സേഅസിച്ക്നേസ്സ് ദ। മര്ദു കേല ചന്നേദ് ഇഥി ന ഇഥി നരേ പത ന। ദോ പ്രോതേഇന് ബര അവോഇദ് ഫ്രീജേ ദ്രിഏദ് മേഅല് അവോഇദ്।